Iyaa tjimbapewa okurianga mouye nai etjevanga okuyenda kehi ndi o malawi, etjevanga okutara ehindi o malawi mena rokutja mbari punerumbi randje raire kehi ndo aruhe otjaa kotoka nokundjirandera ami otjetja vakwetu ehindi orwee ndi ehi ndatjitavi tjiri tjiri andaku memunu oruveze rokuyenda nu epewa ouyara okakarata okonga kondera twende kona kumovanga okuyenda etje vanga okuyenda kehi ndi o malawi mena rokutja mokutara nokulesa nokutara motungovi ehi ewa ehi ndi ovina kehi ndo vii ovandu konango veungura ovina nomake wao ve vekuna vehupa momake wao veni uriri katjinene owo kuranda otuhere okuza komahi yarwe veungura ovinavyao komahi yao komake wao okutja ona kwami ndjo otjiri ona ombwa okuvanga okukatara kutja hapo indi tjimevanga okukuna tara ove wakunu ombaruru ombaruru ndji oo oo oviyao vyo mbaruru kuwo viriwa oviyao vyotji oviyao vyovihakautu viriwa otemwa kokutja nu ovandu mba veunguravii otjikwae ongwaye ovina mbi tjiviriwa vino tjikwae vinouwa wae nu onandjo otje kondjisa okupura nu kuu nukunonga nonga merumbi randje kutja nuimbovina mbio ongwae tjiviriwa keendjipe uriri okutja otjimbamuna kutja ae tjiri tjiri andaku omondero yandje nombango yandje eteje vanga okuyenda ko malawi mbitjiwe kokutjavii tjimbakunu ombaruru ponganda tjimbakunu otjihakautu.

Okutja otji otjimbivanga okuyenda kehi ndo okukatara kokutja nokukanyonona kutja nu hapo tjimekunu oondi tjimetjitivi omahi wovandu tjiva omawa mehi uriri okukuna otjina atjipiti atjinyomoka. Ondjiwo oitjavari peno tji omundu auhe wakuna wakuna kapena mundu ngukaningira mbwae arikana ndjipao tjilemune komundu warwe mena rokutja owo avehe vakuna mena rehi ndo omwano muvekurisiwa ehi rao tjiri otjimbivanga okukatara ehi ndo nomasa kutja tjiri tjiri hapo nu ovakwetu mba veunguravii ongwaye tjiveri nao ongwaeye tjiveungura ovandu mbo rutenga ami eenangarasi ami eenangarasi veri tjinge ovandu mba omuhoko wetu mbwi wovakapirivi mena kutja mena kutja veno vitenge imbi mbivezara mbi omarapi nguvazara mbi omarapi nguvetwako nga okutja otjee ndaasi kutja ovandu mbo muhoko oo ovandu vemwe imbo vetu va namibia nangwari owovo omuhoko warwe uriri mbungura ovina vyao omwatje omukazona kazara ohorokova ndji osupi kehi yozongoro tjiwazara nao okutja uso kutwako erapi kozara omburukova uriri uzara horokova otwako erapi otjetja mbwae ehindi nu ondimbivanga okukatara mbitjiwe kutja ongwae tjivehupa nao o malawi uriri.